عشان تحزم حقيبة بكفاءة، أول شيء، حط الأشياء الثقيلة في الأسفل، زي الأحذية. بعدين، اطوي الملابس بالطريقة اللي ذكرتها، عشان تقلل التجاعيد. حاول تمنع الفراغات بأشياء صغيرة، زي الجوارب والإكسسوارات. لا تنسى تحط الأشياء اللي تحتاجها بسرعة في الجهة العليا، زي مستحضرات التجميل أو مستلزمات السفر، وبكدا تكون جاهز للسفر.